Komwashihine muryango wachungirwe notakiwa niuchunge, inatakia uchunge upande wa kulume, ndili nanili au wanasema uchungule upande wa kushoto, nora kanilange konochungire sahiihi koni jole nikalangi kona chungire sahihi.